लाइट बारो बुलब मुलाक तरेका से काम करत हींगे। लाइट बारो बल्ब में विद्युत धारा उत्पन्न करके उम गर्मी को इस्तेमाल करके उको रोशनी करि जात हींगे। ईके मुलक तरेका होत हींगे। लाइट बल्ब में एक पत्रो तार सो लगो रहत। जीखा तंतु बोलत हींगे और फिलामेंट कहत हींगे। जो टंगस्टन कठोर धातु से बनो होत हींगे। लाइट बल्ब को बिजली से जोड़ो जात हींगे। जीसे विद्युत धारा फिलामेंट से होके जात हींगे। फिलामेंट को प्रतिरोध ज्यादा होवे के वजह से उको तापमान या उकी गर्मी बढ़ जात हींगे। जब फिलामेंट तापमान इतना ज्यादा हो जात। कि वो चमकवे लगत सो उम रोशनी पैदा हो जात हींगे। लाइट वाले बल्ब में फिलामेंट को ऑक्सीकरण और उके विघटन से बचावे के लाने। नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस को भरो जात हींगे।